Ye raha ampitahaigna amin'izy roa ty hoe sakafo matsiro no tegna tiako kokoa raha oharina amin'ny sakafo mamy raha ohatra maraina zegny satria ny maraina zegny mila force kokoa andeha hiasa, mila atao matsiro ny sakafo hoanigna. Raha ohatra hoe dite tsotra ihany no hoanigna de lasa tsy mahatazona hery mandrapaha atoandro fa aleokoleko sakafo matsiro mba mahazo enerzia mafimafy afahanao miasa hatramin'ny roa ambinifolo.